ഉക പിലോതു ഗ തുഫാനുഗുന്ദ വിമനമ് പ്രയനിസിതുന്। ന പുദു പ്രയനികുലഗു ഭൈപദ കുന്ദ വരികി। ദൈരേയ നിത്ഛി ഏന്ദുകു സ്പശ്തമയിനമ് അര്യു ഹൈ। അനിപിന്ഛേ മതല മതല <hesitation> പ്രയനി। കുലഗു സന്ദേസമ് ദന്യ വാദലു മാ വിമനമ് ലുഓ। പ്രയനിസിതുന് നന്ദു കു പ്രസ്തുതമ് മേമുകുന്നി। വാദവരന മര്പുല നു ഏദുരുകുന് തുന്ദമ് ഐതേ। ഗമനിന്ഛേ ദഗുന ഏമിതേ അന്ദേ ഇസി സദര്നമേ മാ। വിമനമ് ഏദ്വന്തേ പ്രസിതുലഗു പുര്ഥി ഗ സനദന്। ഗമ്ദി ദയ ഛേസി മേ സിതു സീതു ലുഓ നേ ഉന്ദി। സീതു ബേലുതുനു ദരിന്ഛേ ഉന്ഛേ അന്ദേ മേമു മാ। മര്ഗനി ഗമനിസിതു ഏ ബദ്രത കോജമ് അന്നിഛരേലു। തിസുകുന് തുന്ദമ് മാ സന്ഖേതി ക ബുരുന്ദമ് മാ। യു വിമന നിയേന്ത്രനക് നിയേന്ത്രമ് ലുഓ നിശിത്। ഹന്ഗ പ്രനിസിതുന് നാമ് ഇതു വന്ദേ മുച്ഛത്ലു। ഛേപ്പി വരിനി ഇതു വന്ദേ മതല ഛേപ്പി। വരിനി ദൈരേയ പ്രസിതമ്।